ia, tsy nivolambolan̈a feky zaho nian̈y e! Tsy haiko raha ataoko! Za io zalahy ngôma feky, ngôma amin̈ay an̈y Zaho, ngôma lafamiko jìàby, zen̈y mahavy za manjary karàha jôn̈ojôn̈o araiky eto.